Tishlarni to'g'ri yuvish uchun yumshoq tish cho'tkasi va tish pastasidan foydalanishingiz mumkin. <hesitation> Tishlarni kamida ikki daqiqa <hesitation> old orqa va chaynash yuzalarini tozalaysiz so'ngra og'izni suv bilan chayasiz.